ཐ་ཀི་ཉ་ལབ་ས་སནའི་དེ་སྐེ་སྐོར་ལེ་ཤུ་བ་ཅ་ན་ཡང་ན་ཁོང་ཀི་ནམ་ལྷ་དེ་སྐེ་སྐོར་ལེ་ཤུ་བ་ཅ་ན་དེའོ་ནང་གེ་ནམ་ལྷ་དེ་སྐེ་དེ་གྲི་ཁེ་སེལསིཡས་ཁ་ཆེ་ཆམ་ཀེ་དུ་སེ་ན་དེའོ་ནང་ཀེ་ནམ་ལྷ་དེ་སྐེ་དེ་གྲི་གྷྱི་སེལསིཡས་དེ་དམང་ལྔུ་སྟོན་པ་དུ་སྐེག། དེ་ལེ་ཐ་ཐོ་ན་ཀབ་ཆིག་པ་ལེའོ་ན་དེ་སྣག་ཅ་སེ་དེ་ཧུམ་ཕོ་ནམ་སྣཌེ་ཧུམ་ཕོ་གེ་པུ་པུ་ཐོང་སུ་པཡིས་བའོ། དེ་ལེ་ཀིན་ནེ་ཀེ་ཧུ་མི་དི་དེ་ཁ་ཆེ་ཆམ་ཀེ་དུ་སེ་ན་དེའོ་ནང་གེ་སི་གྲི་སུ་གཅིས་སྭ་ཡེ་ཧེསི་ཤེལ་རྗེའོ་དག་ དེ་ལེ་ཀིན་ན་གི་ལུང་མ་དེ་སྐེ་ཞུག་པེ་ཁ་ཆེ་ཆམ་ཀེ་དུ་སེ་ན་དེའོ་ནང་གེ་ལུང་མ་དེ་སྐེ་ཞུག་༦ལྷྲི་ཨ་ཏི་ནདེ་ཕུ་ནི། དེ་ལེ་དེ་ཐམ་ཅ་ལོ་ཐི་ཀི་ཉ་ལེ་ལོ་ཡང་ཕུར་ཁ་དག་བའོ།